Ovulimano vulayi vyokhulafia insu, paka varecheresiane mende avevusi varere eshindu nivakhamala khurera shindu varecheresiana bib vokhulimana omukhana no musiani valatsia mukanisa vasairwe, nivakhamala okhusairwa mukanisa <noise> valivasilwe valie elisikaramendu, vatukha varulayo varusiiwo nende ikwaya varerwa mungo vachende kaal vamacha, vamacha ikwaya niikhong’onda kala vakhamala khula mungo eshakhulia vakashie, avandu valie <noise> avandu vasherekee, nivakhamala khusherekea vavetsamga valafie yinsu yavo nende avana, <noise> awo fuvetsanga fwo mulembe.